کنھنبیا جکو ھی، برساڑی جی موسمیم کنھنبیا ھوی چھی۔ برسات جام برستی جا ھی پچھی تھڑیم کنھبیا ھوی چھی۔ جیون تھوڑی سکراٹ ھوی چھی۔ کنھونڑ گوڑ کری چھی۔ آہستی آہستی کنھنبیا نکری چھی۔ پچھی معنی کجھ دوست امین پلان کرلا کہ کنھنبیا لابھون چالوں، او امان سوں تیں چار کلو میٹر پرھن ھتا۔ ھیک دڑا ھتا۔ امیں باراڑیم بیلی ھتی۔ کلرام، کنھنبیا ھوی چھی تھڑیم۔ تھڑیم موٹرسائکلام گلی ساکڑی سویر۔ اسرا جی پانچی بجی گلی ایلی کرتی۔ ساکڑی امان سون آگمی تینیں بجی جائی۔ <hesitation> کنھنبیا جی جگا تھوڑی ھوی چھی۔ پوری تھڑیم کو ھوی چھی۔ کو جو ھوی چھی اویم ھوی چھی۔ اگلیا جائی، پچھی ھیک ڈن ملی گلی تی کنھنبیا لابھون، میں کلو ڈیڈھ لابھلیا ھتیا۔ پوٹھیا گیتی آلی، پیرین تہ اوا سجیا واریم بھروڑیا گیتی آلی۔ کاں تو او جی پاڑ ھیٹھی ھوی چھی۔ او سون پچھی چھریی سون گیتی سجی آچھی کرلی جا ھی۔ <hesitation> پیرین این تمان سنڑاوین کنھبھی تنڑلی کیوں جا ھی۔ بوٹتی جون آپون ماچھڑی چیروں چھون انوں چیرتی، ڈلٹام فرائی کرتی۔ مڈالا ھنڑتی ، لونڑ، مرچا ھنڑتی ھا، ھتی گلی فرائی۔ ائین جیکڈہن راندھلی جا تو اوم دھاری دھاری بوٹتی پچھی ، پیرین ڈالٹا نکھالا جا ۔ بصڑ ناکھلی جائی۔ مرچا چماٹی ائیم ساویا مرچا ھنڑتے ۔او بیڑیا ھنڑتی سٹھا داغ ٹھا چھوڑی۔ سٹھا پکتی جا پچھی اوم کا ھنڑی کنھنبیا۔ کنھنبیا ھمین ڈیکھ تو سفا رجھتی گلیا ھی۔ ھمین ایم ڈو کیٹیگیریا آنی جائی چھی۔ ھیک پانڑیاڑیا اترا چھا ڈجیا سوکیا اترا چھا ۔ کو ایڑی شوقین منکھین ھوی چھی ۔ھیک کئی امیں سوکیا کھائوں چھوں۔ پانڑیا کو راندھوں۔ پانڑیانڑیا، ھیک یا آدھا گلاس پانڑیا جا ھنڑتی، اوں اکنڑوں ڈی۔ کان تو پانڑی پکی ھتی جا۔ پچھی کھانڑیم مزا بھی آتی جائی۔ اوم تھوڑی لونڑ بھی ھنڑی تھہڑی پھکی کو پھکی یا چرکی، چرکی ھلی تو لونڑ گھٹ کونی ھئی۔ چرکی ھی تو ودھیک پانڑی ھنڑلی جائی۔ ھا جکو کنھنبیا راندھڑیم ھا پروسیش ھنی جا